<hesitation> wekusaidia katika matumisi ya kaa binafsi weva na matumizi yakaa binafsi ambayo yei jitegemea kwete iamba kwanganya kwete itegemea mndu we mwenyewe je kwakola ukundi itumia ukalola imekwale tusa moto wafo wetu mia kwa kwafo binafsi utate usumbufu na mndu mwoose hata uku friji ukundi redio pannel yako inahifadhi moto.